<noise> Misy anjara asan'ny avao fahaiza mamoro o amy fivoara ty olombelo satria zao manamora zanyh raha io ty fiainatsika olombelo. Ohatsy, taloha zao, lafa tena mandeha lavitsy any na ty longotena mandeha lavitsy, taratasy ro soraty, iny nefa afaky dimy andro, herinandro zay vo avy. Amizao fa tsy zay sasy fa namoro telefony ny olombelo la iny tonga de eo no ho eo, tonga de azo.